Kwinyi avana, urwakoveza nangavo kovezanga na vana vave nuruyari. Mwana nave muridara genyekana ave mwana wuruyari, navuza nava mwana wikifuawi kari umawenyaku yisunde hove dave, wenyaza ave ihare, kari numurora ovorangaza a mwana ura azie kuzia ora, avuri kwisundaku ahimbe dave. Navuza mwana nave wuruyari muridara onyoranga novora a mwana wa vuyu ura ave nizing'endo zindahi, ave nokokora ukurai genyekana isundeku hove. Nwisunda have nuhambana numwana wa vuyu ura urava ni mima jive mirai. Navuza mima midamanu, noho mima jukuzia kunywa amarwa, nuhamzukana mukivara, kari mundu mayenyaku wisundi hove dave. Navuza nove mwana murahi, wukuhana uruyari kuvandu. ovezanga mwana wukwisunda ahimbe. Kari nwisunda ahimbe havasakuru vave, vavoraza mwana wa vuyu ura ave nuruyari ululai, ave nizing'endo zindahi. Navuza nove mwana wokohenzahenza iyi niyi, nove kuri mwana mwivi, umundu sakwenyaku da, nove mwana mwihavatizi, umundu sakwenya da, ovezanga nove nikifwavi, nogoyanga ikivara kigira. Genyekana ove umndu ove nimirembe, umndu ove nuvuyanzi, umndu ove nuvusangaru kuvandu navuza nuva umwana ove mwihayahaizu ove umwana iyi niyi, onyoranga umundu natakwenyaku daave navuza nove umwana wuruyari umundu avoranga umwana wa vuyura yazeku yaha kukubi nangaye zimbaka navuza nove umwana mmbi umundu akwenyaku daave, genyekananga ove umwana mrahi mridara ove umwana uhulanga makuva gavandu vahindira, navuza nutahula makuva gavandu vahindira umndu akwenyaku daave, kurigunyandinanga genyekana kwigizi avana vakiri avang'ele onyore umwanuyu ahulanga rikuva ryovenaryo, na ahula rikuva ryummbola, avezanga umwana mwikuziri, avezanga mwana mhuli navuza nave umwana wovola ring'ana nakwuhira makono na nakwuhira amakono aveku nikindu chanyora daave, aveku nikindu chamanya daave, genyekana avana vave wang'ele vahuli amakuva gavandu vahindira nihula rikuva ryumundu mhindira urava nuvuyanzi mkivara, kari onyoraku vudinyu mkivara daave. Uravu umundu mwikaziizi uvara mundu wimirembe kari nuzia havundu nonyorakindu ovezanga mundu wimirenambe kijira ovezanga nove nuruyari havundu henehara karinuzia nohokugasi, onyore igasi uhane uruyari kumtajiri mwene ooveza nuzyiku oyo navuza novora umhenze kandi mmoni naye yenya akuhandike, ye yenya akohe zisendi nonyore hai genyekana kove avandu vukikuzira vandu vokorora rikuva nanurivuguraza kuvavuyanzi navuza novora uvugurange rikuva na nuvika mmbutima uvutima vokonyo mba uvutima voreku ni cha vokonyamba uvutima vyononyanga vononya mavwonoya kari onyaraku ku kindu dave navuza nove mwana waruyari onyoranga yaani chonyora kiira, onyora kari kindu chivisi, onyora kari munduakoh <hesitation> kindu chivisi amanyi ndi uyu numwana ove nuruyari navuza nuva mwana ovenuruyari navuza nuvu mwana wakochenza vandu mzimoni oveku nichonyora dave genyekona kove avana vukwikuziira avana vumrembe avana vukumanya vavoye yiki yiki nikidamanu, vavoye yiki yiki nikirahi navuza uvugura ivindu vyosi uvikare ividamanu. Oveku nuchonyora dave. genyekana love avandu vukwikuzira nukwikuzira. nokohenziriza yiri ringana ni lyilahi. na kande kari umundu uhenderi nakovola ringana genyekana ohenzamu umanya ambole ilahi riovokonyia ano ambole riokwonononya. genyekananga ove nizinganangani ziukumanyirizande iringana ni lyilahi niriovokonyi na rindere niridamanu irinyara kumbira mumakuva kande amadamanu. Navuzwa nuva umwana wukuhula unyoranga izingave izinyinge kumadiku gogo goveza nuwahezwa na yahova nyasaye mukivara. chigara genyekana uhulize iryuu umundu muhindira akovola. na vuzwa nuvura kuhula ryu umundu muhindira akovola oveku nuchunyara dave onyoranga izinzera zizio zihana, onyoranga izinzera zizio kari sumanya oveye. Kari si umundu anyaraku kukurangira kinda akovolende amba yaha widilele yaha dave. onyoranga avora awa kari hurangwa nanga numureta aveku nichakonya mba arazaza kwononyaza yaha. kugenyekana kuhenzeriza ikindu umanyirizande ikindike nengorande nikirahi. ikindike nengorande. Nikidamanu, kugenya komenye nindi imirembe. nindi yani uvuyanzi, nindi uvutii kuvandu vadukani kigira novora uvuguriza makuva gosi uviki kuvandu si unyora kindu dave. Nuvuveshi, nuvundiki, genyekana uturize vuveshi munwa mumwo. Uhane rikuva rive lilahi, riuvuramu. rinyara kuyanziza umundu oveku hara, rinyara kuyanziza. Kari unyara kumanyiriza ringana iri ndi rive novokonyi. Navuza vandi vaveho vonogonyanga vana va vandi kigira si rive rienya ria mwana wa mundu da anyara kukora rikuva iri da. Onyoranga uhundi yaturiza mwana, onyora akuba ikivi nanyangana iyi niyi, kari numukonya sa anyara kukonyeka dave. Umwana uyu avezanga niyadivizwa, niyononywa masasa kari avandu vononyanga avana, onyoranga kindi kimu? Genyekananga usale mwana zingavi, usale mwana rinyora kigira rwanyora kari arakwizuriza avore ndi vuyu yangora ndi, yasala ninduha nenyola zingavi izi. Zingavi izi nangwa nusala mwana wa mundu uranyora, uranyora kuri mwana namenyi mukivara, namenyi noho. Ichovirandio genyekana ayanzane, vandu vaamenyi nangavo hashimbi, ahane ruyari kuvandu vaamenyi navo vara, avandu vaamenyi navo vara vama vamanyaza umwana wa vuyu ave nuvuyari, navuza nohenza nonyeganya avandu nuvasemanya oveku nichonyoramba oveku nichonyoramba, zingavi zitura kuyive mazizya kabisa, sionyoraku kindu daave kijira ovezanga nove umwana mmbi wirikura ridamanu kijira vavoraza awa ura nuzia koye arakosemanya arakwonogonya arakovola vindu vitadukani kijira avezanga namanyi ikindu chamanyi kijira genyekana umwana nave mwidara ave nuruyari ave nuruyari kuvahindira ave nuruyari kuvana, ave nuruyari kuvosi, arava nangavo ngira kuonyoreku zingavi, izingavi ziturananga noveye nuvuyanzi kuvandu asande mno kijira genyekana kove numrembe komenye nuvugasu, vamenye numrembe vamenye kari navandu vavamenyi navo nimirembe komenye nuvuyanzi kari avatende onyora mwayanzana kari aviko vave ihare nashimbi. Mwayanzana. yivyo nivyo uvuyanzi voreta imiremb <hesitation> genyekana kuyanzane kuyanzane kuyanzane. kuyanzane kuvosi avanene navak. <hesitation> Genyekana kove ikindu kila ichuvuyanzi, chigira nomenya nuvuyanzi urava nuguti ivindu vyosi. Ivindu vye ilyova urava nuviguti vudamanu chigira ove nuvuyanzi. yanza wecho. yanza umutende. yanza mama wovo. yanza mwiko wovo yanza vosi avoveza nove nanga voo. paka uvayanze kutura ihare nashimbe. Nuvaa nuvuyanzi ndio oveza nove vurahi, uvuyanzi genyekana vugute vudamanu. uvudamanu genyekana voveho dave, uvuyanzi genyekana voveho imbire wetu. Kove nuvuyanzi kuvosi vaveza vav <hesitation> hoo. ma kuvandio nuvuyanzi kurava nimirembe. kurava nuvusangaru, kurava nirimenya riv <hesitation> ilahi